Oire oavi oa rugopa veira touvira, voeao, voeao riro regerii purairara <noise> vaa rugo paveira rutu <noise> noiso rutu oiso rutu iravu iravu iravu ira aue regeri avi purao urioro epa, oire aue drama avi oire vaa rugopa veira, uva oiso, oisita, iravu aue <noise> oiso puraparai iravu iisoto ira purareva, voo va reuriara, vova reuriara, ari vova ketaka vira touparevere. Oire varaga iare vo oisi piepaoro oisi tarava ovoi roepa, osa aue vurivoka paro rutu, oire vo vutao ia, ari oisita taravao voi oepa, kokotoara vuri ovoi epa rerare. Oire oisi vokapare veira uvare osia osi vara purapareve. Riro regeri puratoa rutu concert uva voaita rugopa veira ra rirovira agesipara vaia. Uvare oisi <noise> osa rera osa vurapaa osa vara osa purapareve oire vo vutao ia, avuka paoro ita avaroe oire, oisi tarava ovoi roera. Aue vuri vokovira uvare osaita oisi vuri vukavira osa vara purapareve. Oire raepao vo vutaoia taevu. vutao-votaevuo oire oisi aue oro urio ovoi roerao. Uva vaa eva oatouvira rugopa veira, ra ora agesipie para ragai raga. Eisi.